من أعز الحاجات اللي اختارتها في حياتي، والا النصيحة اللي أخذيتها في حياتي اللي <hesitation> يلزم نتلهي بحياتي، نتلهي بالحاجات اللي تفرحني، منتلهيش في حياة الغير، منعلقش على -خيا- حياة أي إنسان، نتلهي بالحاجات اللي تفرحني، نتلهي بالحاجات اللى تطورني ، نتلهي الحاجات -ال- اللي تفيدني، هذيك هي النصائح المهمة.